komiði sæl menningin heilsar ykkur frá Listahátíð í Reykjavík nánar tiltekið í klúbbi Listahátíðar í Hafnarhúsinu sem er opinn alla daga

í Tjarnarbíói þar sem bandaríska hélt tónleika í síðustu viku við frábærar undirtektir

krufinn skorinn og saumaður saman í

sem sýnd er á Listahátíð nú um mundir Guðrún Sóley ræddi við höfunda verksins í Ásmundarsal

að fara inn í okkur inn í líkamann inn í efnið við erum öll allt í kringum okkur okkur er

erum svona að skoða allan efnisheim í kringum okkur út frá listgreinunum okkar og og tilfinningunum okkar og öllu sem umhverfist kringum okkur í heiminum þetta er gagnvirkt verk hvernig taka áhorfendur þátt Sveinbjörg þeir fá að fara hérna

gegnum ferðalag með okkur

opna hérna Ásmundarsal fyrir nokkru síðan þannig að fólk fer í ferðalag með okkur um allt rýmið þar sem fólk fær að kynnast líka rýminu um leið og það fer inn í listaverkið okkar þetta er marglaga

manneskjan og líkaminn sem liggja til grundvallar

að fást við það efni í hreyfingu

bara líkamann og við höfum svolítið líka verið að skoða hvernig frumur og

sem er inni í okkur hvernig hreyfingin inni í okkur fer fram og hvernig við getum svo framkallað það einhvern veginn utan frá kerfi kerfin sem fúnkera inni í líkamanum kerfin sem fúnkera í náttúrunni kerfin sem fúnkera í sólkerfinu skoða alls konar strúktúra og hvernig hreyfingin er á þeim

að taka hreyfinguna sem við erum að skapa í verkinu sjálfu út frá þessum pælingum verðum með fimm opnar sýningar sem taka einhvern einn og hálfan tvo tíma í senn og svo verður opið á listasafninu þess á milli og þá verður sem sagt opnað inn í Ásmundarsal þar sem fólk getur fengið sér kaffisopa og skoðað þessi

og myndlistarverk og þessa gjörninga sem við munum setja upp milli sýninga það má kannski bæta

eru mörg tekin upp hérna þegar húsið er bara alveg galtómt að innan liggur

erum alveg ofan í jörðinni því það þurfti að taka upp plötuna í húsinu og við erum að taka hreyfingu og myndlist og leiklist og tónlist í verkinu er til dæmis upptökur úr húsinu sjálfu lífið í húsinu eins og við heyrum í því og hljóðin sem við heyrum núna í þessum upptökum þau kristallast síðan í

tónverkinu sem Áskell okkar maður kemur með inn í verkið hvaða hughrif eða tilfinningar eruð þið að leitast eftir að kalla fram hjá áhorfendum eða þátttakendum við náum að kveikja einhverja orku í þeim og hreyfa við þeim og gefa þeim svolítið leyfi til að

mæti bara inn í þetta

hérna sýninguna sjálfa og fái svolítið að hreyfa sig þar og skoða sig um og upplifa